﻿Kua tetaguasu africa jeiva, jaenungavi, jeramiño ipuere mopeti ramiño jokua iru opaetei tetaguasu oikopeguareta <hesitation> oime ko aipo oyovaekeiño jembiu retavi, erei kua Sudafrica oime ko aipo mbaenunga tembiupe jaereta ma <hesitation> oyembueteva jare ma ikavisuperetava uesauka iruteta guasu retape jare jukurei jaereta jei vaera kua ko arakegue rogureko, oreipi reta jembiu jare jaeramo jukuaguei kua rou kuape ani jeikuaiño roiko jeje.